Jinsilarning kichik cho'tagi <hesitation> dastlab <hesitation> o'n to'qqizinchi asrda erkaklar o'z soatlarini shu cho'ntakda olib yurishga <hesitation> moslashgan. Xozirda bu cho'ntaklar dizayn elementi sifatida saqlanib qolgan kichik narsalarni masalan, tanga yoki kalitlarni saqlash uchun ishlatsangiz bo'ladi.